Ny karazan’ny satroko zao ôhatra resiko <hesitation> làlàhy, misy le fidesiny mamonjy lagnonagna mandesiny mamonjy lagnonagna regny e ,de misy koà satroky gebagebà regny, manjary andesigny agnaty ala a, de manjary koà atô misy ologny manatô izy igny mandea la plage le gebageba re. De misy koà satroko satro-bà ôhatra mangatsiàka regny, manatô i regny. De misy koà casquette manjary <hesitation> ôhatra andro mafana re, atô. Miaro antegna amy masoandro.